نعم، الشعر <hesitation> ذا صلة بالعصر الحديث لأسباب عديدة منها يعتبر وسيلة قوية للتعبير عن المشاعر والأفكار، <hesitation> وكمان الشعر المعاصر يتبنى أنماط جديدة متل الشعر النثري والشعر الرقمي <hesitation> مما يجعله متاحًا لجمهور أوسع، كمان التواصل الثقافي والت- والتفاعل مع القضايا الاجتماعية بشكل كبير.